Tegna mifampita fahaizagna zegny biby surtout zegny <hesitation> le mitàiza i regniny mampiagnatry le zaza madinikinazy ôhatra akôho zao akôho regny bôka magnohy fogna no tegna ataony de le regniny magnôhy de le <hesitation> potipoty madiniky magnatony izy ake de regniny magnohy igny manaboaka le ahanigny ôhatra viki- vikindraha na ankagna na pitibary na ampango igny miboaka akeo de itan'ny zagnany izy de mihignana le zagnany de mahita igny zagnany de miagnatra mangadingadika de miagnatra magnohignohy ake.